Al e ëmpurtant stüdié le puezìe poezìe a memoria përché a të musta a stüdié, al alena la memoria e përché le poezìe a sun a sun bele, a n'ie tante diverse e ün a pöl truvé la puezìa ch'a pias e stüdiela